Maromaro karazana zavatra sotroina any aminay any: rano, ranon'ampango, jus, toaka, betsa, dzama, <hesitation> labiera, kafé sy dité miaraka amin'ny ronono.